ما كمية المياه التي تشربها يوميًا تقريبًا؟ وأسبوعيًا؟ عادةً الواحد يشرب حوالي اثنين إلى ثلاثة لترات يوميًا، وإذا كان الجو حار أو النشاط البدني عالي، يزيد الكمية. أما في الأسبوع، هذا يعادل تقريبًا أربعة عشر إلى واحد وعشرين لتر للشخص الواحد، عشان الجسم يظل مرتاح ومتوازن